Yandeipireta jaeiñomaiko jei yandeve oime yave kia nunga tetarareta oata mbae guinoiyave jaeko yamborita yepe ndipo misi ñanoitei jare yepe ndipo misipe yambori ñaireta ereiko jaereta oyeroviatako oipii yandegui jareko yande yayeroviareveko yamborita jokuae oiporu jare oipota oï paraetetevae